Nemwi iyadisi inonakunda iyakwe nkolwe na chisama kwa sababu chisama wa- watiti kaanje inkalye mkolwe lyene yanza kutishiana kwamba mkolwe kula walila na chisama kwene alila mkolwe ati kokoliko na chisaa ati akayikolo kakwene kaa kano ikala ikanchura asomola ivumbu iyonga aya alangizya mkolwe ati mkalangizye mkolata ivumbu lii alisomela; leyene kufika kuku mkolwe ati <hesitation> nanikwene aaki na kwene asomola lyamunsinga ati nanikwene mkamlangizye mti aa li ange mkolwe alipipala popela nda akusaka na amasote iyapona pansi basi <noise> lyene pano chisama wasoka kabisa ngoja mali niza kasanya la litwalile ivumbu lya mwisho kwene lii likwene lii lino wenji katwalili ni kakope nu kopa nene chisama niza kachisa yantwalila mkolwe amabae ambae inkoko mkolwe. <hesitation> kumtwalila mkolwe ivumbu lya mwisho lilya lyakwe chisama mkolwe wati <hesitation> ali ali kavumbu kweka kweka kaa, nawe wasomola ilya nsunte lii <laughs> ati mkamnene mti hi amiza akutote ni vumbu hii kwanza apita nukupita wala ntamkasi paa, chisama walanga akulola ivumbu lili lyatalimpa nkani ati <hesitation> umunyama wii kunobi wii nkunde wakula andusile sana chisama wofile aapita na vivyakwene na mkolwe aaika na pipala autuka nukutuka vivyokwene aapita iyadisi yasila papo.